اول شغلاي لاتستخدم الموبايل قبل لا تنام لأن استخدام الموبايل قبل النوم يعمل أرق ويقلل إفراز هرمون النمو ، وابدي شوي شوي اقرا كتاب او اشرب اعشاب حتى تنام ، وأحسن شي تعملو تشرب كوب حليب قبل ما تنام لأن يساعدك كثيغ عالاسترخاء والنوم